كنت هفضل اني اعيش في قرية لان القرية فيها اجزاء من الطبيعة اكتر تقدر تشوف حجات متقدرش تشوفها في المدينة زي الشجر والسكان اهل القرية نفسهم طيبين مختلفين عن سكان المدينة كلهم عارفين بعض وكلهم بيساعدو بعض وفي تعاون مابين الجميع في القرية